हम्रा तो लागईच्छे की टीवी से बढ़िया संगीत होगईच्छे। काहे की संगीत सुने से मन की सांति मैसूस होगईच्छे। ठकावट दूर होगईच्छे टीवी में गहर के धेरे सदस्यहत। है सबके अलग अलग पसंद होगईच्छे तो एक बार। में सब पसंद नहीं देख सकेच्छे लेकिन संगीत में। सारा कोई के पसंद एक होगईच्छे कोई भी संगीत। लागावे तो कोई भी उकरा इंजॉय करच्छे तो। इहसे हम्रा संगीत सुनना ज़्यादा पसंद होगईच्छे।